Ebhoni ma ye na olei eran, ene esan no mama mama huemhor len esan, esan no manor ebezeni me na hue-mhe-esan ole erima ne-de-de nade-de ne-de-de eni esana mana do-kiyan re oyan na bie era, era, ede de mano dokiyanre esanoma mama heemhonhe esan gha yan lue lomhon do bhe ne ya muegbe emama yeme eni kpia kado mui igbu yo <hesitation> ogha we ayan lui lomhon do a musti luo gbe esan adotio kpia bho khuo buwe kui uwo wa ehia gha ru-uwaho eno-kpia bhe-bho ni-gho edore edo-tare abi ya ndolu. <hesitation> obhiyen no khuo niyan bhodaghe eyando so eno bhiyan no khuo eyan renia dho lopuhen so ado tiyan hia gha ri-ugha-gha ado nun uwe ohen elemhona atatata before akue doh ta akamhen ebe enokpia hia dele, abeyan deleni ogha re-eleben, eni ebeni oyan ya dele-ebe yan ya rio-khuo bhe esan no-ma so ogha do-re-edeni eni ebeni akhia yan ghe bedele okpo-kpa, agha riele okpo-kpan umhen khian gho ro maggi, ogi oo emhin hia ize oo, alubasa ehien eba-riri gben ye-ehebeni ahia gha khuan ren righe so gba ega-gba, omhan na gbe eyan kue hore-amhen na agha-fi do-gualor kere ogba. Ekue do tio bhi yan ladian, enebhona uwe olenyan, owe eh, ogha wi orihan lenyan ilamhan-do ria ogha we olenyan edo muen, eka ye-nokpia ukegbe edoriena egha domu igho <hesitation> na muyi okhue bhe, esabo ta me-nokpia mui umanighore, ogamure egi muyotor odo-muyotor egagi do-ghe-yelega awie-romon riowe kie bho, ogha rio gho kie bho eri ukhion mhen ukpo oghan ri-ukhion mhen-kpo ene mhin gi han eyan elo, ebhe we emo kuo rice obhe re ukhion mhen kpo igho lo no kere hia emu-emu ne-nokpia no mukie egha gha-nor ewe iyanbhor imui omon khien oleshie iyanbhe na mui we enobhi-gho kere aghi mien uwe gha kpa-obor gho hun, eyan yin yan bhe-gbe ni yanbhor yarie. Obhi-yan bho kie bhe-giuwe yere agha-muegbie eno-kpia oni men mama like bhe esan bhe-ne yan muegbe eno-kpia oyi simi omu-egbu esan omu-yor oni mhen mama like bhor eno-khio <hesitation> khomu-ukpon-no-ghe-esan no gia-noghia ni me mama like bhor omuruan mudu-odo muevie esan oya wale-to ohumosewa oni mhen mama like bho so oni oghe esan <hesitation> agha-ghi luo-nonifo ido-ladion akue doghi yan na do sere edo yo-bhi yan maa edo-gbuke etuo-kpia ti okhuo egha gi tui-yan fo ebhe dokiela uwo wa egha ha-uwo wani eneka yo, ekie do-banor do kie muegbose obhe he ekue do-dosere ekiedho gha gbu ke oni oge ilomhon-dona hu-bhe esan noma.

<hesitation> owa noghe-era egui ibho-khi na do, so owi oghi izo-limhin <hesitation> egha riede-goado-mi-ibho khina, ado-loli mhen ado-gbe-elamhen dole-ebaniyan do lue-emhin-hiani yan ehe akue domie we ibhie olimhin ni akue domuegbe <hesitation> dogha ghon-ghon do-gha gbuke ne ya lu ni eriyan oghi iyeyan, so oni oghe alue omhan bhe <hesitation>